<hesitation> gn'aminay etoa da lafo gne tomobila raha mbola sara mbola vaovao nivoaka iny zany tena lafo satria mak- mananikanike zato tapitrisa any na zato tapitrisa mahery any gne vidiny fa raha ohatry ka efa niasa izy va <hesitation> vidigny da mety lasakin'zay na asasan'izay mety dimapolo tapitrisa mety enipolo tapitrisa